ऑस्ट्रेलिया विश्व के ऐसा महाद्वीप जेकर में कोइयो सक्रिय ज्वालामुखी नही हवे। ऑस्ट्रेलिया म भेड़ के संख्या अधिक हवे। ग्रीक आबादी भी वहाँ बहुत मिलथे।